आलू पकोड़ो ते पहली हम वेते ाचा से ध्वे ल्योला फिर वेते योक कुकर मा ढाली ते दस से पंद्रह मिनट तक उबाल ल्योला फिर वेगा बाद हम वेगा छिलका वथ गाडी ते आलू ते हम छोटा-छोटा पीस मा काट ल्योला अर वेगि भुज्जी बड़े दयोला अर वेते मीसी ते वेगा परौंठ भी बड़े सकदा छिन।